Seknara disaa ernerano pasieni nobay partera- ra de xtil yiraꞌ no dizaa no de xtil no nosonjayene erombiay dembey pe- persiando rsando, no narnino nasreel degachinina disa disarnenon ladgb bichero ke de xtilnila naytsorene por de axtilne buen latsaysonneꞌ latsliga tiempbangarni daa xtili, naꞌ saknaraꞌ daneyiraꞌ rambuen xandarina niernira dizaa.